toko, toko mangofa. toko mayora se toko jago, toko mangofa mayora se toko jago yo nao nao ona na jou. ona na- na jou yali mai waro se nao nao ona sebabu wange moi wange moi toko mangofa mayora se toko jago maku dahe sema jou wange moi wange moi dadi ona maku nao nao toko ma jou bolo toko madihutu nao nao se duka ona gate ge yali toko mangofa. mayora se toko jago duka ma jou bolito si toko ena ge soha ona hoda ena ma jou- ona hona ona na jou toko madihutu. toko loya maku hanyato hanyato te ona na jou kar sebabu ona soha gate ge yali ona na jou soninga si yado maku hanyato mulu mulu bolo wange konora bolo wange cako sioo fou ena wange moi wange moi dadi toko mangofa. mayora se ma jago duka se nao nao ma jou toko mangofa duka ma yora gate ge yali mayora duka mangofa toko ma ngofa mote mayora regu dadi ua toko mayora gosa toko mangofa regu mai dadi ua yali. dadi ona maku gosa mote ona na ngofa se ni yaya- mayora ona yali nao nao ona madihutu foloi- ona nao nao ona na jou foloi.